Za zen̈y tsy mahay karazan̈a rabosy e fôtiny tsy haiko zen̈y fek hoe misy karazan̈y Karakory ma zo fa ny haiko fo ze rô misy telo-volo ndraiky tsotra karà io fo. Zen̈y amizay tsy haiko hoe inoino àby zen̈y lay tain̈a ny karazan̈y fa zen̈y baka lay hita aminay aty de ze haiko.